Pos creu que el goviernu tien la cravi nel pulu económicu del país. Dun lau, estitui un marcu legal i assentau que favoreci l'esplotiju, protegi los derechus de propiedá i regla los mercaus. Tamién ahinchona infrastruturas que enringlan l'atividá económica. Colas sus políticas, puei ahotal el pilaeru, barajal la carestía o amenoral el paru. Amás, envierti en educancia i saneza.. i en angunus casus, sostriba setoris estrategicus o enringla desigualdais socialis...